هو ممکنه ده چی په ځان بسیا وواوسو ددی دپاره چی دنورو له احتیاجه ځان خلاص کړو مجبور اول دځان دپاره کار او روزګار پیدا کړو او دونه عاید ولرو تروڅو خپل ضرورتونه ورباندی پوره کړو ددی ترڅنګ باید یو تعداد مهارتونه زده کړو ترڅوپه ورځنی ژند کی نور ته اړ نه سو خو ددی دپاره چی په ځان بسیا اوسو باید سخت کار وکړو